<hesitation> kwane! ikikani kyondivona kinyaruhara sana sana sana kuliko ikisika nisingi, <hesitation> ndiwesa ndite, kwisila isika nusyolo suwere sinyarwala lakini isikanu sinyaruhara ruhara rueli, kurisika nusivi msindyandivona sinyaruhara sana. Ikika- ikikanu kyakwanza, itembo, itembo lweri jinyaruhara kwasababu itembo ukasome mu- muhistoria ijatembo, itembo jose jikinde pujakindi, pusakindi ikukujavo, ikukujavo, uvona kasyakindile imiaka ikyo, lakini najene jikinda pupanine. Une ndosa ndite, ukwane kama une, kwasababu une syondilitafiti, <hesitation> ndyandikendera uvutafiti wavana avange, itembo muvitsovele, japo najune ndijivyene, itembo muivitsovela avene vita itembo vita itembo jiwesa jinyawuweso wakukumbuka ijambo iji jivombiwe imiaka kihano kipitire, sasa uvisaka, imiaka kihano kingapita uve ijambo uwesa ukumbuke, na ijene jinavuweso wakukumbuka hata irangi, ijamunu vaswalile imwenda flani ajivombi uvuvuv, kwahiyo jise jikumbuke ikyinu ikyo kyamiaka gyapitire miaka nimiaka. Na maranyingi sani! mfano isihanwise, isihanwisi ngatunga jira ikitembo, isikanwisi sikwerewa amaeneo akakuta ndikatama apa ndiva salama, ndingatama apa nandikave salama. Itembo, umo jirinda mujikenda, jikenda jikenda muma kirasiku, kwahiyo jikwelewa kabisa ukutu apa pondikenda apa ukujunzira jango, <noise> syosa kikanukeki <noise> ikinyaruhareku, na umuvitsovera ukuta, itembo, untu kwajene jikule, uwungu vulimunkati mintu muli, vuva sana, na vunya vuweso wakufikiria sana. Japo sasa, ikikanu unkuruwe umwavombie, isikanu isyavombile tofauti tofauti, ikikanu kila ikya- iki- iki- ite- ite- itembo jijene. Kikanu mbakakyuke kivombilwe, kinyavuweso vudebe sana uwakuluga, lakini kinyavuweso vuva sana uwakusaka, ukusaka amasakege kakyene ikisaka <noise> vava sana, <noise> na hata, ungalole umu- um- umu- umutsitama. sitama uvuta avana, sitama kwamakundi, sikulinikundi ilyavamama, ilikundi ilyavakibaba, ilikufundi- likundi lyavana. Alafu <noise> muvuti uvu- uvu- uvutsitamu silela avana, silela avana wita avana, <noise> kwasababu, umwana sivika pakatikati, <noise> avakibaba vivika vive vitama mupembeni pembeni, <noise> vilinde umwana, <noise> sasa, <noise> kikanuki kiwesa kulinda kwatu kwa- kwa- kwambinu isyanamuna ijo, <noise> kokundule ukute itembo, <noise> jinyavuwezo sana sana sana, <noise> uwakusaka nuwakufikiria amambo, nuwakuwaisa ukwe- endesa jijene kama ijene, na ungalole hata. <hesitation> msitamumwa msi- mmu- mnanili munyika, msitame isyenu umu, itembo najiriwa sana, yaani ungavone jirivirwe tembo, hata ikyana ikyatembo, ukuta kiliwa, nakiliwa sana, ikikanu ikingi undivona kinyaruhara sana, isimba, isimba kwane ndivona jinyaruhara sana, kuli- kulihadisi moja jaku- ja- javuluweli, javanu wakuma kuu- ku, iinchi oja vija jakuu- jaku- jakuwingereza. Kulivakojo frani va- ava- avadimi vaholile vaholile isimba ijo. Isimba ijo vaholile imiaka kiviri kyapitire, mamake imyaka vaholile imya- isimba ijinyamiaka kiviri, kisimba kyano, ikyene kyaniko kabie kwililo kwene kuvasau ukuvasungu uko, valilie valilie valilie vakisa vakakileta kuno, vaka kwasababu kukwere nimimbie muitsovera avene vita kwerene, nini nukuleka ukwerevana avene kwavene, avangu ukukya ukujaumile isimba ikyani ikyasimba ikyaumile ku- kukenya, vakakirudisa kukenya, vavi vakirudisisye kukenya kuno. Kisika kuno kikatanu imyaka kihano, avadima vakililaka kira pakakirivuka, vakabia kukirura, yaani ukuta nduvuvikenda vatari, vakitsa ukiruwa ukuta ikidu kikanu kutwalila akakukwiki, vakasiki ikikanu kira isimba jirya, manake injaha vapumbari, <noise> jikasika jikavakumbuka, najikava lukira, najavalitse, pomu lino uvusake. Ikikanu ikyo kinyaluhara luhi, manake ukukikyana kyalimwimya akakivike, kivie kiva, hadi imiaka kihano kihano kipiti manake pakinya miaka saba, imiaka saba kiseka vakumbuka avana vakilile kiviri. Ungale kiwu ufwatili namaisa gasimba, amaisa gasimba, isimba imbaha, yaani isimba tsi- tsi- tsitama ukuta familia nasyende ukusitame itembo, lino isimba ingukuru, tsitenyu, yaani vi- sikwe- sikwerevana tsitsine ukwatsine ukuta, iji ngokolo lino, iji nyiana, iji mbaha. Kwahiyo tsikwerewana vunonu kabisa, imbaha sitama puwi, i- inyana sitama puwe, imbaha siluba kulonda ipusu, <noise> siusipele inyaa, lino, <noise> ungasaka ulwala ulwalwa lwanamna ijo kutsivona ukuti isikanu isi, sikandi siakandi sinyaruhara sana sikanu usiviri kwane, sundukusivona isinyaruhara sana. Poisila isingi isinyaruhara lakini lakini nasisidi ukusimba, nitembo, isimba nitembo kwane ndivona susikanu, isinye isinyaruhara, kuliko uluhara lwikwisinusingi syoni.